صافي ماته د پاکوالي، نظم او کوښښ نښه ښکاري. دا یو کوچنی خو ګټور وسیله ده چې دوړې، خځلې او نور کثافت پاکوي او چاپېریال منظم او ارام ساتي. کله چې څوک صافي وکاروي، داسې ښکاري لکه خپل کور یا ځای ته درناوی کوي. صافي موږ ته دا را زده کوي چې کوچني کارونه هم لوی بدلون راوستلی شي.